<hesitation> Sanne, min kaa mi meeɗaa yaade toon non. No ɓooyiri fuu, mi heɓan mi anndan nokku oo e ko nandi e muuɗun ko woni ton. Mi ɓeyditoroo anndal muuɗun, mi naftoroo ɗun. <hesitation> Ɗun nii tawo.